kɨkpǝǝkǝ lǝ ǝmǝ mɛŋwǝ kɨ oturu wɨcɛkɛlɛkpǝ wɨ lo onuŋ kulɛrɩ wǝǝ sereyǝ kpii. Saletumuyayǝ kpii, seremwɛrɩ kpii wɨ ri wǝǝ mɨ nóo koru atɛŋ wɨ kpii wǝǝ.